ترى أحسن ويك اند بالنسبة لإلى اا- إجازة نهاية الإسبوع بتكون برفقة عيلتى ، ترى هى المثالية التامة ، برفقة عيلتى ببيتنا المتواضع المليان هدوء والحمد لله ، أنا مالى بجو الفلة والخروجات والسهر و السوالف وهاى القصص، أنا أبى أجلس على الكنباية تبعى وأشغل الشاشة وأتفرجلى على شى فيلم.